In fok nta ifɔn iyɔng fɛ ba nɔɔk bakat ni zen kutes ni yiring anet isheshek 'it, ayeso fɛ a bɛ nazatse, akɔne yɔng fin in fɛ in fok nta ifɔn afi zen iyɔng. I da di narɔ ntomong zɛɛt zɛɛt, narɔ ifa zɛɛt zɛɛt, na ratek na naban ne, ba nesek nnon ifa ifɔn, na ba anet itomong ifɔn. Kaangan na tseng ayɛt ari, na tse na di bafɛ ari wu, na tse na di bada wu, kɛ nnon wu, kɛ ba angan fi iwu ka ba wosong ari. bakak da sɛ ba se narɔ ntomong, bakak mi sok iyɛ zining, bakak nat iyɛ zining, ba mi bɛ ri wo, iri fɔn iyɔng, i sak na ba sok izen na ba kana nye, na ba bɛ ari, na ba bɛ ba di ifɛ ari bá. Ni zen ifɔn iyɔng, fi imi fok nta me, nɛk da inyim na banet ɔng fi i mi- fɔn ba mi cɛɛt yin awo, imi fɔn ba i mi ka ba di na yisi awo, i mi fɔn ba i mi sonong yin ana ni ra yin mbɔs naton ikyɛng ɔng fi tseng ni ya kashon kɛ ni yet afɛ ari, kɛ ni yet afi mben, kɛ ni yet afi kutomong adakunom, kɛ ni yet afɛ kaakyɛ, ni zen ikak ni fɔn e yɔng banet nyim zizɛɛt zizɛɛt. Ni fɔn e yɔng ba sɛs batsen na narɔ, sak na nasa, nɛk ni zen ikak atsen kyem a fɛ, ni fɔn e yeng na tsi sɛ afidan in fɛ a yet aruneng. Ni ra yit ifɔn e ngma, ni ra yit kafa kakan ngma, akone yɔng fin in fɛ in fok nta ifɔn iyɔng. Ni zen ikak da nyim ni nnon ngɔn, kɛ bada ayi bayɔng fi i mi fɔn dan ni nyim ni ba, ni cɛɛt yit naton kusot nnu nang, kaangan na nye yɛɛt ni ce wu, na fɛ kazatse ka te kafɛ nnyas, nɛk kaakyɛ fi i te nazatse yɔrɔnɔng, da nyis yin na baruneng ni cɛɛt yin akyɛ fi ikyem i sɛ yin ifi ya kashon ni zen ɔng fi i se yin wɛrɛng e. Akyɛ fi i da nye yin nelk iya kashon kari ni zen ɔng fi da se yin na kong ntomong kɛ narɔ ifa yɛ?. Akyɛ fi da nye nɛk iya kashon ni kusot kufɛ zatse ngma kusum ɛ? Akyɛ fi i da nye nɛk kuwɔp ngɔn ni ku di ya kashon ɛ? Nɛk ngma ikyɛng fi tsin ra nazatse, ke kari ngɔn ya kashon awo, kuwɔp ngɔn ya kashon awo, mben ngɔn ya kashon awo, ngma ikyɛng ɔng fi i tsin ra me, yet ikyɛng itek awo, i yet abap. Nɛk anet awe, kaakyɛ fi i ra, ke na yet i ra kutomong ikap, kɛ kutomong kubɔk, kɛ kutomong kuyɔng fɛ ba da sok i ra iko ni bɔk agovment, ngma ku yet kutomong ɔng fi i shim i di nok ice ngɔn, i shim i di nok kari ngɔn, i shim i di nok mben ngɔn, i shim i di nok kuwɔp ngɔn ngma kusum, nɛk na ba di. Ki i di yɛɛt, da di mben mi ya kashon nɛk akyɛ? Banet ɔng fɛ ba se na kong ntomong, ifi kutes iyiring ku bɛ anet isheshek azeng nazatse. Ka ba tse ba sonong, ayong sonong na rip ayong akyɛ? Fi ngɔn nye nɛk iya kashon ari kɛ iya kashon mben ɛ? Ayong da rip anɔng, na kaangan tas na ba fa, anet ɔng fɛ a nye wo, na ba ku kɔrɔk kuto, na ba gyɔng. I se ƴɛɛt ke adakunom tɛ sak in tin di yit izen ti nyɔng, i se yɛɛt ni in bi in sok yit, in fok yit ikikak itek idɔng fɛ kaangan nye. Ayɔng fɛ a nye gyat, na ba ku barang mo ne ashow, na ba ku te gbagba na ban di barang, da a ba te suu wo. Akone fin in di fɛ, ifɔn ifɛ amok kyɔng tɛ fin in di fɛ afi tes ni kuyiring i bɛ anet isheshek fɛ adakunom tom ne na bɛ ki sheshek 'it, ngma kazatse ka kin yet kafi inɛn, kutes wu bɛ ni sheshek kazatse ngma. Anet fɛ a nɔɔk atsak ni yerek wu a da sɛ isheshek. Kutes wu ku bɛ ni mben isonong kyang, nɛk iwu fɛ a yet agwɔm a fi kusonong kyang, nɛk iwu se jɛrɛ, a ne na ada yit afɛ tom-aza. Ada ku tom na bɛ nazatse nɛk a da ki sheshek yit. Ide me dɔng, ki in nye yit na banet ɔng fɛ ba sɛ ifɔn i fi iyiring ni kutes e me, na cɛɛt yit, na bayɔng fi in mi bɔ yit izen. Dan ni in cɛɛt yit ni ba, kin in fɛ imi fok nta ifɔn iri yɔng. Ni zen ikak ifɔn iri yɔng e, ki bi nyim yit na banet fi i mi fɔn yit dan nyim yin, i da sɛ yin kutsitsɛng ni barang iren, nɛk kaangnan da ne ni iyɔng narɔ yɔng fɛ a tsan di se, ni bi ni tusung yin, ni yɛrɛ yin, anɔng e fɛ sak nɛk bafɛ kutsɔm fet kutsɔm, anet-awe fet anet-awe. Ke ayɔng bɛ ni kutsitsɛng fɛ a sɛ narɔ yɔng fɛ a di ra kutomong, kɛ narɔ yɔng fɛ a di sɛ ifa ayi, da tees yin ikikak. Ke bɛ ni ishop fɛ a ra ma anɔng da sak imɛɛs yin ikikak, ni fɛ yin ikyɛng ide i se yɛɛt ni ra yit kutomong awo, ida ni ide i se yɛɛt ni in sok yit in ra yit kutomong. Anɔng da tees yin nnon hywɛt fɛ ba sonong na bafidan, nɛk ki di nnon nnu nang hywɛt ba tees nkyɔrɔk nduk e na bafidan fɛ ba se, hywɛt ba tees isɔ, hywɛt mi beseng, ki i sosok yin iri ifɔn iyeng, nnon yɔng fɛ na bi kutsitsɛng isonong azatse, na da fok ikyɛng kak na bayɔng fɛ ba yet baro ni ba, na bada ni ba, na ba tees ikyɛng kak itak idɔng fɛ da ka ba bɛ ni ya kashon. Ba da tees ikyɛng kak itak ni fa fɛ ba se na narɔ zizɛɛt zizɛɛt. Ide me dɔng fin in fɛ imi fok nta ifɔn ifi kuyiring ni kutes anet isheshek fɛ bɛ azatse nɛk a ki sheshek yit.